<hesitation> Nem wu gwala kapna wi pwi a nendi su kerengu yi si si gulai wo, mem wi no yur kin jalam a gwala kapina yi pwi, digim yo kaba nagu gunu ya na gundu yi nyau se bade swa yau ba wa dina gundu bi sa'an nan ba chum ma yito har ba riya kawun pidau yar dar a ainihi pou wandi sowi ripi sai badadai ara wandi tum kusigi din dun lokoci pu ner ba wau bongo you din baba jiyo ko bate to makkwe wei, wandi ti a pagu twi sei ba romya, se ba wuni ba cero badumna pwi jalam kenan, ro yo a ainihi nem ni su lei ya nem wu lang kwamale kawma duk lokoci pu lei a gwala pure yi ainihin pwiyei. A gwala tanga yi pwi a gwala bokoro yi pwi a gwala ai nihin gwerei yi pwi a gwala ainihin be yi pwi, kwamale ka miringi lei, kunong yei nem wu pongwe a nendi su ainihin worongu simi insomai si mi insomai ai nihin nem ni su worongo, kunnong yei se yirto no yir king bagepnge, ba gepnge yoma pwiyagi don pnu ya por twalange, duk lokoci pu mara nyingau, to ningoi yadda ku ningou ba ara ba nyinga wur sou ba diro ding ba dana, ni yei sai bapatu, bapatu pwiyei cika nere don yo kaba tagu yorma ka murdun masombune to bataro to wi a gau rimai ba mwati masombu don yo yadda ku par mwari ye ma ya kadda ku manuwei. Kaya cika yiti yo te twi jiwindi ne sa an nan, no nuwa sa an nan, bo banga no ba kwe tiyo tino twi ne, ainihin to yadda ku yo bapatu pwiyagi kenan.